Sizga juda havasim keladi. Avalgi ishlagan bo’limingizda ham hamma hamkasblar tomonidan judayam katta hurmatga ega edingiz. Maylimi, sizdan sizning tajribalaringizni so’rab olsam. Bunga qarshi bo’lmaysiz degan umiddaman.